Ujun nion iin ndé un un espejo, ndada ndeme ihá un ujun nuu nunda nutata ndama ni iha ndemee ian ndemenio ján nde nuu enujan, naka nuyevo yuanaka nredeko ñuduu hí tui denchí ihan ndeen nano'o nduvien nondun vien un ndeyo hiko.